Ngongwa mbili kolilia imamoti kikiegbeisa dhumbi kipesiane magezi kitunge kima ndia akisobola meisasu likisasube dumbi nji ndiasu ame ateleme kulungi bhaniki ndibhasu bhaye ka sukulu kima kalakitigikana

Ka ngongwa mbili ndiasu ehh kili na bizibu mabhika nanga sigikilia eti libho bhikibhagana nai sipatala bia bia bhikili nai injo uponi buzibu ndie kikibhaganai ke ati kima mbulue injo andulu ndie kikiyaga nikikdoisave ka bhebembenzi ndibhasu

Kisomo injo abisibe kima ndia bhakpa bhakibaga nti nkikola kima injo injo kima kabhongi bba nkikola kima injo kima abhongili kimui Nikole injo emi kisomo akoli mugaso njo bhakpa nibhakiba kima amabhonga na ndia kabhongi

Ali mugaso bhaniki isabho ya tunga bikato nanga bikato akitangaga ndwali mabhika miki dumbi kakibhaga na buhoehoe bba

Mulingo moti andi lika nibhakibhagala nibhabenisi tiko ndiabho andi ola bhambuka njo na mubazi sa kyamba

Kalasio bhakpa bhabhi kikozesaga kilembe tolia makulu bhaitu endindi siebhalisiyo kikikozesaga ma lediyo, kikikozesaga ma simu injo andu ndia ali ka mulembe sa isa makulu siebhalisiyo

Nili na bimpale bimpale ngbeku ndie nikikozesaga ka tiko kedha nili kayami ka tiko poni poni kindie nikiya bhaitu ndia kalib eti nikamamikani bba bhaitu ninili ka tiko nikikozesaga bisibo ndiamo ndia ka inji bimpale ngbeku

Kingililya muswija akibqla osumbe katimba bhenu poni busiyage subha katimba nanga bhangungu bhakaliyanu pesianu muswija bhh na sumba katimba kima poni kainji libo kabha naleki nibukuaja koi nibu ku sinjilya kainji alike nabheni bhei

Ndia kidhuaga muhikili abhukonia bhakpa ndibhaki nanga akimpesia nguko iye dumbi na kindia alio ame kikalo injo abhe kulungi zibisa kindiekina azibe eti naye ndiaki kalizidhi azibe eti bhakpa bhe gbeisia

Nsika mindia aloli mulefu ka ngongwa mbili buli nkpa akuntekelezagabe ngoku agbei kwelilikana bhaitu mpale mulefu ka nsika kabhongi bba nsika abhongi ajwale ngoye sa kikali andulu atunge kitinisa ndia nkali

nkilyagaga lyaga poni mcele na nanka gbebe na konje na ngbanga na bitakuli njo andulu lyaga ndyekiki lyagaga na bihimba

Kekebhe ninitukimbe ka ndabho ndiamo nili na nili na nili na zwala ngoye nitukeku niezibe nesi nilio nesi niaeiyo andulu nihuwe ka ndabho ndiamo nietekanizi

Guba kokoa na mwani adhu bhakpa ndibhakitunga mbagana mbagana injo akidhuaga bhasomesia bhaniki ndibhabho kandi bhealikilia kandi bhakola kima sa godhisa ndia akibhubheisabei kandi bhatodha bhaiba kima sa nbaganiza ka bwomezi ndiabho kandi bhatodha bhejanjabisa nkpa na

Ali zibe eti kibhuwage tolo moti ka sungi kigubage gbutuamili ka kyalo ndia bhesu andulu kibhundilie buhanganuwa sa kyalo ndiabhesu injo

Nkiliaga busela kabha nalibe ndia kalibe ninuwa cai hamui na mugati kedha bhatodha bhanipesiliabe na kotu kabha naseiku ka sapuliya.

Lyeli ndyenkilyaga nkitungaga habwa kola habwa subula namilimo ndye kikolaga ka gavumenti dumbi akidhuwaga nitunga lyeli nanga lyeli akikabha obhe na godhisa obhe nakola a dulu otunge lyeli

Bhikili nesi kikibhuyamba oyo mani ali sindikagabho ka sipatala bhaye bhaddakitali ndibhasu bhabhe nesi bhakibhuyamba bhabhusobolole nesi bhagbei kweyokia andulu bhabhuyambe.

Ndia kateketa ali kumwesiga munyako kedha nkako ka inji ndia kebhali andi anga na nkali nololi kapila ndia bhakigiagaku kondomu ndia kesalo andi ziba .magila ndia bhotuako kabha nalwali kedha ndiakalwali

Kikitoka koseza intaneti nikili na nguwa sa magezi injo toli kibhe kabinji ndiasu na haaa kedha kili na masanyalazi kedha nili na nguwa sa sola ndia akinibheisabe dumbi na bhesu kibhe imamoti na bhakpa ka kyalo

Bhabhokoti bhakibhukonyela bhaniki ndibhabho sigikilia hanuliliabho toliavho kima mabhonga kima ndia bhasemelelu kolai ka mumaiso ndia akibhupesia kitinisa ndia ndia akibhupesia inji ndia akibhupesia mamano mabhonga kandabhoabho nibhala amani kabha nali nkaliaki injo bhabhokoti bhasemelelu ndulu hanulilia famile ndibho bhaniki ndibhabho na bhahala ndibhabho

Injo akibhaga kisomo mukama akibhaga ndie naibio baitu endindio nanga bhabhoti biabho bhasoboka nibhakiya bhesu nibhakembe namugaso kalibho

Nkpa akitukaga kehe nakayaki ka tauni nakabala milimo, kedha naisiku kima ndiaki masumbesa bhia koko, kedha naliku kwehiya kima ndiekina kindia akisobola tungulia sente. Injo akiduaga andulu nkpa atuka kehe aya ka tauni

Kehisa kozo ndiasu lika nalubhi kilina lika nikikihogisa kilina lika niki gola ngoye ndiasu kilinalika nabhesu nikikwesebhiya bhanikya bhigita kadi nikikihoga na sabunu adu kehisa kozo lika nakilubha

Ali mugaso lika nokunuwa libo tolo poni nanga lobo ali mubazi akisikisagabhe bwomezi amabonga

Bhakali bhakisobola kweyambia mulimo ndiabhola kolai ali sa kweyambia zibililiai bhaniki ka inji yabho ka tiko kolabho na nsuka mmm na komba ka inji na kola mulimo ndie tolo ka inji

Ndyekikikola hanisa ngu bha mbgeku ndi bhasu alijibha nti kibhubhisiku kitinisa kihibhe eti andibho bhambgeku kola ndia bhakikola ndyabhakabhali nabhesu kidhuwe kolai ndulu

Ka ngongwa mbili ndiasu kolai sa jaguza bhia kolosimasin kedha nueli kedha iddi ndie kikikolaga bhesu poni kikigbananaga kiya ka lamia bhikituka ka lamia kilika imamoti kilia liaga na bhabhotusu nabha ndibha kidhabhiani nabho kilia imamoti

Bizibu ndia bhakpa bhakienaga ka bwile sa mbulu ali kola dhua makakaga kola ndie tolo ali telelega haaa ndie tolo haaa bwile sa mbula ali libho tumai ndie tolo nsia tinika busumi sa mbula

Intaneti ka tolo poni noteketi nobisebe heyo andulu kima abhonge

Mulimo ndia ka teketa ndia bhakolio andi habhula bhakpa bhabho Ka mpempa, mulimo ndia kebhali bhabhuhabhulibe bhakpa kwekoliliya, mulimo ndia kesalo bhabhuhabhulibe bhakpa somesa bhaniki ndibhabho ka ngongwa-mbili ndiasu

Gbeliabhobe bhalema ndia bhalibka ka somo ka uganda ali pesiabho kisomo sa kitelu kasita obha noli nai na bietago ndia akibalibwa ka sukulu kasita obha noli bitago so injo ndia bhalema ali bhinjo alikiliabho ki seluta kindia bhakisobola dhailiabho

Bhalimi ka kyalo ndiasu kima ndia bhakikoliliagaku sini sini ali bhulea katale ndia ndia bhahuisio bbei mindietolo ati akibikisa eyo makanga bikisai dumbibbei adhaya atodha asima

Nesiyo ndia kokubanja bakpa ndibha ka ngongwa mbili ndiasu bhakitungaga sente tukai ka koko koko mwani ndibhekina lieli ndia bhakigubaga basumbesa dumbi bhatungaku nkya sente

Bhakali bhakizibililiaga bhaniki ka inji bhakali bhakiyaga kalibho bhakali bhakiyaga guba liaga ka tiko bhakali andibho ndibha bhakizibililiaga inji poni bhakali bhakibonabonaga sana

Mbula kadhakia tolo mabhika kekabhe na soki injo bhukulikaga bhutekana bhulika imamamoti nanga koli na ndio okusobola kolai lindwa mbula nadhoki bhukulikaga nibhuokiani na kola nau bhudhua na kola

Ali lika mamoti andulu kyeyambe kilike niki kiepesie magezi mabhonga andulu kiekolile milimo ndia bhakibha nikikakabhai

Uma uma nkikelelaga nilia lieli ninuwa na cai kedha busela andulu ndia nkpa akikelelaga lia uma uma ndio kolimbe lieli sa mani mani okuliaga lieli nke nke sa nueliabe cai kedha mugati kedha mikia akotu poni

Kisomo sa kwe meisa kagogwabili abisibe kwetegeleza dumbi nakibisabe bumui enindi kili nabumui nanga kisomo kisomo akibhuegesaga bhakpa lika kabumui na bhuwaku kima ndia ki bhubombisa bhakpa ka ngogwa mbili

Kabha noki nolwali nini lwali nina joka eti nihi ka sipatala yatunga bhujanjabhi andulu nibhebe kulungi kikisobola likami ka inji nili nayami ka sipatala kindia mubaji alio sa yambami

Ndie nikikabhaga kolai ninitekanani ka bwile ndiamo ali ziba muzano sa mupila, ndia kebhali aha Soma mikia bbaibbuli ndiamo nalika ninikiziba bisisani ndia bhakpa bhakyegesa

Kikibhugia eti bhuekambe na kisomo anga gavumenti ndia ka Yuganda akifevalingaga nkpa poni abhe mulema na mindiakali mulema bhakisoma ka sukulu moti Kandi bhoponi bhatunga milimo

Andulu bhesu kikikabhaga kibhuhabhula bhaitu businge kikikibhaga nabho mamoti nanga lika nibhakiekolisa kima sa luju luju.

Bakolisi subula nibakiolisa tunga maloni niba kikolisa kola bakoli ndimo bya koko na mwani na gbebe na konje

Nkiagagae ni humulakue

Edindi piki piki andulu sa mulembe nanga piki piki akibhusakimesaga bhakpa kjgua eti onise kobhubhandi endindinakukukidhisa kobhubhandi endindi

Kabha ninidhaki liaga tama bugobugo nkicwagaku nilikaga nihumulikana imamoti nijoka eti kaliaga kyalo naliabe kilikaga niniokiani mikia ledio kedha yenijiba bisisani ndia bhajungu ka dilo kabha nalibei ndia bhajungu kabha nalibei dumbi kituka menjo yeni anga kabha ninidhaki ogami

Baniki bhaleman ndibha bhali ka kisomo sa uganda bhakietagisibwa gbeliabhobe kigambo sa sukulu fizi sasulai na ka kisomo kindia bhalio alibe bikozesio ndia bhasemelelu kozesai nesi bhataidabho ndia bhakasemelelu lika ni kikisumba kabho ndia kietagisibwa na bilasi ndia bha alikio zibe eti bhakisobola godhaiku kamulingo

Nkibalaga ni soma Bbaibbuli nkibalaga niegesabe bhaniki ndibhamo bhia kocingi bhinjo kabha nini tekani

Inji ndiako osemelelu bhabe na sitowa andulu liaga ndiako alike na bhongi

Akibhuyambaga bhakali nanga bhakali nanga sigikilia eti bhakelunganisa dumbi bhakitungaga mikia sente ndia akukugubha yambabho kandi abhubhesiabe nabha bhesu bhaluku dumbi kibhelaibe nanga nkpa okutokaga kweyalikilia dumbi nakwekolilia mikia kima ndiako ndio okabhio andulu kwelungania ndia akikiyambaga ka ngongwa mbili